<noise> Laha amiko aloha, aleoko divay satsia divay zany misy avantage magnampy rà anao i; de divay koa zany io afaka ampiasà ataontsika hoe am-piangona agny fa gny labiera zany ndeha ho- hisotso labiera zany anao <noise> ataontsika hoe agantin'ny <hesitation> misotro labiera ataontsika hoe cageot raiky anao de fa misy fiantraikany amin'ny vatanao igny. Eka! samby alcool reo fa mana avantage bebe kokoa zany le divay.